Koa za zen̈y aleoko feky mifôa marandrain̈y be oe. Fôtony amin'in̈y sain̈y ten̈a vory. Koa fa alin̈y bôka, efa a- kajo bokan̈y tsy mavita raha feky. De sitran̈y marandrain̈y be fo man̈ano izy, na mifôa marandrain̈y man̈ano raha.